woɓɓe wi kosan biɗɗi e kosan nyebbe, to wia kosan ngan lataki marefuji, gonga non beɓɓe e so'a non marefu bane ha natawe ndiyam muɗum e wie kosan.